<noise> Lesdi Srilanka ndi ɗo mari fina tawaaji, bana fijooji ɗi Yesala Perahira, bana Gamiɗinoone e Kanndi, bana Nyaaminda Pitu, bat ɓe ɗon mari lesdi Srilanka.